Intenej jach ki' ki' inwool tintz'o'k <noise> inb'el ki tink'ämaj jach jach inwicham la'ayti' xan tiwa tinwetel, <noise> mentäkej ak'aax inna' ma' u- uk'atij la'ayti' ma' tupät'ajen ni mix inten ni mix ma' tinpät'aj kitz'o'ko' ki- kib'el kuxtajen kuxtalo'on yanäjij kipaalaloo' kuch'i'ji'ech ijoo' paalaloo' ti tulakal kito'on y b'aje'laj intenej chen tinjunal, intenej jach tink'ämaj inwicham, b'aje'laj yanti'ij diociocho años kimen ma'an ulaak' ti ten men intenej tan ink'ämik chen tula la'ayti'. <hesitation>